Gloti gjaa ge, <hesitation> mbatu biros we, begí bbala biinda. He wi ma gí gyaaŧi giinda ma mbatu, mbatu we gantu umida lot lote wi, ganti imida wi lotte flee flee, ganti iwom sele. Ndi nyaa mbatu biros, utúm gmentiŋ, utúm gjagtu gsoonj, unan wi ros, ganti njalu njal uloti suufi nfana, ii tti túmwa a bsúm. Mbatu ros wi ma wi nfuuŋ te.